Nyaku mapiaras asu yai ngarana bola jadi sanya kumangemanuma satu mandunia ku biar menanuma jamateng tendunyako wisang kelanganku ni tu kelangana ciamei pupus tiawi anyaku ma'urei wiyamba lesa ca weyang kukuman karna can si asu ya ira ye ri mai sawon nisa magounggom ada owo na entouma aiwian baleiku sa'atuku yai ma-ma kintuk-makintuk ca adoh nyaku musti modol mene cake sian kikina sitouma ayae o elekomgula kocas katorie konde'en ose igong ne semi de' nae jadi ca mange sere'ongku pera mela mentok pelang ekoo ta mo tangakal skal toairis minaia ai jadi bia ma ja asu mosti sapa ajaren ase asu yaena nuetek candu estou jdi ca musti ahajaren seasewiai eta kamakintu kos ketoaris mina-mina aii jadi biar ca asu baikpun ore na jam orang jahat hus kato ari ketudu nerah asu yaira eru mae tolo mancam mo you, mo you saki tambu Malaan tuna empe'en ai endona pe'en eti tabu ti'i karna capa ajaren itu rupaen dolnu sepe'enai, sepe' enai paiaarang sacela selang masepe ne serai wangker kedeoitan siko majaga mangko asu-asup takampa. takampa kikimu sempe yang no ai derincerah papiaran cerapapa penga doil nikoma jaga man takama ki-ki-ki sepe e maiko mene cere kikinu dekan wie tare pamia-mia ran powowangke sera peperekan kedoitan ma'ni ko toroi keles kuman doi ni tu pene ko marebur mekaka ru mais asue yakang doilietu